Coilu! Pos los pecis gastan las sus aletas pos pa anal i movel-si nel augua. Las aletas delos pecis les premitin de derigil-si, fresnal i aligeral nel augua, essu les ayúa a caçal i a escapal delos predaoris. Tamién las aletas les premitin mantenel l'equilibriu i l'assientu nel augua, pa no ahundil-si ni frotal sin ton... sin son ni ton. Assín es comu los pecis gastan las sus aletas, pa anal i sobrevivil. Qué te pareci, chacho?